Bueno nguy nicambajat ikoots anock costumbre washaulack anock tradición de, de este pues parangu anock nangus nuty, anock nangus nuty cue meowan montaja mbu mambielu, ambielu cuot patijuot ñingambut mambielo arangu mole de huacuch arangu mole sow, arangu mole kite aguey alaik kiuw meowan antaku este ambajkut anop noe majkiend ñigalu paramateow aguey a ague mi tradición mi combajats ikoots naniguy puro este atokey mi mol marangu mole, arangu relleno huecush arangu atmo, arangu gomie, gomie arangu gonalo ujkiew puedo wi shilaw anop pachanga la potosochin gui maranguy botana fue de le quechiw anop platillo pero sencillo de organganuy ja na jiew najñey comida amombea cocinera y ella guey shoayey comida meowan nejnajara mayordom meowan ajuich pero raninguy pues guoy guma leok guiñej mon más andoma makiennuw ma. Zolonop mod por es atokey modo lot tradición naw ninguey mi kambajas ikojs tantokey modo ajlock canen caman pues meawan este gajney chijlock casi ajlock cambiado pue gumiat primer primer mas shogalley ajchiw meawan anok cuachish shish nadam paton ganok shish cacerola tokey lachiw majünt comida que perganey sigue constumbre ngumun por eso tokey moda ajlock ajguey mi kambajts ikojts law ninguey.